<hesitation> nida movimiento xhe este xhuyú dandano, hú ditá kueti, nida xu movimiento té chú chada dañoti, iti ngueno ña tuku ku meté xa, datekuxé entinta nguetí.